Pwr mendimin kini cilat jan meritat ose tw kwqiat e internetit. Un pwr vete, as qw jan, as t mirat... vetwm tw mira kam prej interneti, jo t kwqiat, se un foli nw internet, baj pun n internet, luj n internet, s kam Cere me ba... luj n internetin, po s pata internet n shpi un nuk mund t punoj, duhet pas internet n shpi me punu, pse un punoj n zyre, a m kupton, nuk punoj si djali i vllait qw punon n pun tjera.

Cfar detyra ke me ... ndaj jush? Poo, kam detyrime, si s kam detyrime pran jush... Kam shum detyrime, duhet me pas IBAN...

Cili wsht mendimi juaj pwr kalamajt nwpwr tekstet ke shkolla? Menimi im, un thash, s kam kalamaj, po menimi im pwr tekstet ... pwr... Menimi wsht i mir, teksti asht gja e mir, se po t mwsoj mwsimin asht gja e mir, edhe un po, pwr shwmbull, me pas kalamaj un e thom me msu kalamajve, bo me pas kalamaj u them msoni,

Ca han Cdo mngjes? Mwngjes un marr dy kokrra vez, i fwrgoj nw vaj, i hedh pak sallam -meleta- i hedh pak sallam sipwr, pak djath, edhe marri qumsht, e pi, ha dhe meletwn edhe iku pwr pun, asnjw gja tjetwr me thwn tw drejtwn.

Si asht koha aty ku rri ti? Si wsht koha atje ku rri ti? Koha e mir, koha ktu a e mir, un rri n Greqi asht mir nuk asht keq ... koha, aty ku kam pas qwn nw fshat ka qwn shum shum keq koha, ka qwn dimwr, bor, shi, gazep, kurse ktu wsht ma mir, ktun koha, ktu ku rri, jam vet, a mir nuk w keq

Ca ju pwlqen me ba kur doni me hik me pushime? Kur t iki me pushime du me qetsu trurin tem, me i thwn pronarit mirupafshim, tw marri paret, dhorot, edhe me hik nw nj ven pushim, me u qetsu deri kur t vi prap nw pun mw pwlqen me hik me pushu

Dhe cila wsht ushqimi jot i preferuar kur ishe i vogwl. Tash, nw Ca moshe, nuk e di. Ca moshe, nuk e di, jo, po kur e maj men e mrapa un, un kam pas qef t hasha ato, makaronat, m pelqeshe me hangwr makaronat me djath, kur isha i vogwl, haja ato m pwlqejshin mua, mbarojsha dhe i thosha nans m bwn makarona me djath, bwna makarona me djath.

Si mundet shkolla dhe prindrit me u ndimu kalamajve me msu mw shum? Di si a puna pra un thash, kalamaj nuk kam, un kam dy nipwr, kam nipin, fmijt e nipit, por jam i zoti shkoj i msoj nonjher, un ju bwj thirrje gjithve prindvet t i nimojn kalamajt, kush ka kalamaj t i msojn mir msimet se msimi nuk asht t mwrzitesh, msimi asht gja e mir shum,

Cfar lloj sporti tw pwlqen me ndjek? Sporti mw pwlqen, thash AEK kam qef, ndjek AEKun mw ik truni, sa her t luaj AEKu un o jam po s pata n shpi internet shkoj e shikoj ke fusha, mu m pwlqen me pa AEKun me loz. Po, topin shum, m pwlqen edhe futbolli, po AEKu mw pwlkqen nw fakt.

Cila wsht shpresa jote mw e madhe pwr tw ardhmen? Shpresa ime pwr tw ardhmen Ca t bij i madhi zot, Ca ta bie zoti un e pres, dgjo mu, po ta dha zoti, zoti e di riskun e tana gjanat zoti i di, pwr Cdo gja.

Mw thuaj pak historin e shokut twnd. .... Shoku im wsht, Ca me thwn, kam pas njw shok, kam qwn nw shkollw me ta, gjithmon lusha top bashk me ta, dilsha xhiro me ta, dilsha pwr kafe, po ka ik shoku tash, kam mall, se e marr nganjher, as numrin s ja di methwn tw drejtwn, se ka ik, po, kur t fol nanjher, kot me ta nanjher, e kam pas taku n Shqipri nganjher,

A ju pwlqejn shkollat kwtu? Shkollat m pwlqejn ktu, se un s kam qwn nw shkoll po shkollat m pwlqejn, po, kam qwn, ktu s kam qwn nw shkoll, nw Shqipri shkollat mw pwlqejn, kwtu, ktu s kam nw shkoll un, s di gja, jo, s kam qwn nw shkoll.

A flen mir natwn dhe sa or flen? Un fle edhe ditwn me ashtu... Fle ditwn, kur t la punwn nw orwn katwr, rri e flen nw orwn katwr deri nw orwn dymbwdhjet, prapa dal xhiro natwn, deri nga ora katwr t nats, vij fle prap katwr or deri nw orwn tet qw shkoj te puna, mir fle, nuk fle keq..

Cila wsht kwnga e preferuar e jotja? Kenga ime e preferuar thash pra ashtw eeee thuaje re Lefter Pantaziu, Lefter Pantaziu, kam pas pwlqy edhe Vasili Kara, ato po, ato m kan pwlqy shum, ... asht preferum t miat, po, kur t vij Vasilis Karas qw ka dek i shkreti maroi me rini...

pa mw thuaj pak ndonji si ke qwn shum krenar ... pwrse kaq e krenar

Kush jan ngjyrat e preferuara tuajat? Ngjyrat e mia t preferuara jan t kuqe, t zez dhe t bardha, lloj lloj ngjyrash, s kam nanj problem me ngjyra, m t tana llojet e ngjyrash, M pwlqejn ngjyrat, s kam asnjw lloj problemi.

Si ju duket tani qw paguani vet me kart? He, jo un s paguj vet, paguj me laptop krejt gjanat... Un me lap top aguaj un, Cdo gje e paguaj me laptop .... laptopi, laptopi kam un kam nw zyrw, s lw pa pagu.

a tw pwlqejn qeni, qent? a tw pwlqejn qenjt? Mw pwlqejn qent, kafsht jan gjana t bukra, mw pwlqejn, kam pas qen ke shpija, po ja pata fal motrws, mbrapa, n Shqipri, kam pas motwr qw rri n shpi, po, qeni asht shum i mir, mu m pwlqen shum... Kam pas njw qen t bardh, o zot sa i mir ishte, me t thwn t drejtwn.

kush jan t ...

Cila pun tw pwlqen me ba mw shum dhe pse? Po m pwlqen puna se ... me ba me thwn tw drejtwn me qwnw... puna qw jam tu ba, pra me avokatin, po, me avokatim m pwlqen puna,

Nwqoftwse pwlqem me msu diCka, Ca do msoje? Tash jam nihms avokatit, kisha msu me u bo avokat, avokat, po, m u bo avokat, po, q ata kisha msu, e kam qef po, avokat.

Mw thuaj titullin e njw pallatit. Ca me than, si titullin e njw pallatit? Pallati Lek ... si e ka pas emrin ai, harroj un, pwr zotin, nuk di si me ta than, pallati, Car pallati, Car emwn, emwr tedhtegjasht, tedhtekatwr, pallati pesdhetepes, pallati gjashdhetegjasht, shtadhetetet, tetdhetenand, kto...

nw qoft se hap detyra dyqanin e ri nw vendin ku jeton Cfar ke qef si ... Car kini nevoj? Un kam nevoj pwr lek, a kini lek me m dhwn me hap dyqan, me pas nevoj, po pwr lek.

A ke nevoj vendi si nuk kap telefoni?

Deri nw Cfar moshe shkove nw shkoll dhe pse e le? Shkova nw shkoll deri n mosh, sa vjeC kam qwn, kam shku deri tetmet vjeC n shkoll, po, e lash, kot e lash, se nuk... kisha msus tw mir nw shkoll, e lash krejt e s' shkova ma, po, deri tetmet vjeC, po, kam qwn n shkoll, mwsosha me thwn t drejtwn...

A tw pwlqen Caja? Po, ore, mw pwlqen Caja, si s mw pwlqen Caja, Caja e kam qef pwr Caj, Caja asht gja e mir, nuk asht gja e keqe Caja... A tw pwlqen Caja? Po, Caji i malit, pwr shembul, me pi Cajin e malit, m pwlqen, nuk nanji as edhe njw lloj problemi.